Ia, maro raha mety ahitana hoe sady tsy tsy mangala ny ato no tsy mangala ny akato fa mijanono tsy mifidy zany izy, izany hoe neutre ôhatra kôfa mifidy prezida aroa ndraindray samy tsy fidiany fa magnagno vato maty izy na magnagno vato fotsy.